a mɛ ɛsi kanape wa mu a benɛ a sun'anni mɛ na apo shɛzi ni shɛzi a benɛ ni we pun vɛni nu manu a yi a kanape mu oyi oyi sa ɛsi nu se to a dama a dasi ni wa o yɛrɛ da a pase ho tina mi ho kanape wa donk ho kanape wa donk ho kanape we lafiya nu matete apo shɛzi apo be wure